Kunu kwamotru kwetre mti sa aina nyiinji kwetre msarafasi. kwetre mfuruvanje. kwetre mweresi. kwetre weresi sa lebanoni. kwetre mkuyu. kwetre mkereni. kwetre mseve seve. kwetre mti nyiingi sana hata ngataja ngwete ngemaafo.